Punna menurutku nakke njo iya hp a penting sekarang karna kullesse taua boya jama-jamang ta usaki boja langsung, rie mo isse nikuangang <hesitation> hp, lalang kunjo mami taua abboja jama-jamang, napa injo pole hp a lohe tommi pole aplikasi modernna, rie mo njo dikua aplikasi pesbuk, <hesitation> instagram, <hesitation> wassap, apalagi injo nu dikuanga wassap penting kaleami injo iya, kah kulleki a berkomunikasi rung bija-bijayya, uranga, injo nu lere-lerea njo, nu pada di saring, abani mami i punna akkumunikasiki ri wa, ka injo wa iya kullemi accarita taua, kulle to mi pole a pidio kol, injo nu rikuanga a pidio kol ritte tanjana taua, injo pole hp iya nu penting kalea ka kulleki anguppa informasi ita, pappada ntu mae rie kejadian kunjo mange anre disse i itta ase i intu muncul ri hp a, nampa hp a todo pole kulle i anganu, anghasilkan doi, kah sekarang intu taua, angasselli doi anganu carana abbalu-balu onlinengi ceritana injo kunjo ri hp a. Nu aplikasi paling nempa kutte napake taua a balu online iya <hesitation> pesbuk, ka injo pesbuk a iya nu manna tawwa la siurangi taua ri pesbuk, anjarimi na itte postinganta, rie to injo pole sibuangang aplikasi ri hp a. nu paka menghibur tau injo nu rikuanga aplikasi tiktok, tapi rie to todo tau iya tania napake anganu <hesitation> sembarangang injo tiktokna pela, appidio i joge-joge apa, nullemi taua napake nganu a balu-balu todo, kah kunjo ri tiktok rie tosse nikuang keranjang kuning.